ͻba no abͻdze a wͻwͻ wimu na epo a, mebɛpɛ dɛ mobͻkͻ akͻhwɛ po mu ndzɛmba sen dɛ mobͻhwɛ abͻdze a wͻwͻ wimu osiandɛ, m'enyigye epo ho paa. Mepɛ dɛ mohwɛ mbrɛ epo no si tse, ndzɛmba a ͻwͻ po n'ase, mbrɛ enam hͻn asetsena tse wͻ po no mu nna bea a nsu no tae a ofi ba ma obu asorkye akɛse tse dɛ mbrɛ obu no. Ntsi mebɛpɛ dɛ mobͻkͻ akͻhwɛ po sen wimu.